फ्रिजको खास प्रयोग भुण्या जो भौत दिन सम्म खाली ठौर नाइ बच्चा जसो दुध, दै, फलफुल भयो, हरियो सागतरकारी लाइ पाछा प्रयोग गद्दाकी लेखा अथवा लामा समयसम्म टिकुन्या प्रयोजन हो ।